Fan̈aboarana sampinio atô fiririry tsy maintsy sasan̈a tsara aviô adoso alin̈y tsy mety fôtiny misy raha mamparary ndraiky mahafaty in̈y aminany fa zen̈y fo ny haiko. De aviô direkity atô firiry.